Rota ɔd ɓe ola njiti oo tara ha dəs ɓe ya̰ oo, tɔhɔ, ɓa njale ʃay. Ɔl fa njal kay mane id ge tarḛŋ gara name nde ŋgoho nazem, lanji nani ke ge taleb ge mi da sima, ḭ ur ŋgawe ya̰. Oo naŋ uru- uru- uru hasar keɲ yer tu zi wole yeŋ da tre. Tre ʃee haraf keye ma yege haraf kaye ʃay ŋge tan lazen nen. Ḭ ge talab ke meɲe ta sima, lamin uruu. Gar nano or ndele o ndel bi lḛnji yenen, yani lanji kɔre nja mɔŋ ɗa. Ge sabar ki ya ko dal ge ŋger ya̰ gar elen, ŋge bala ra hiti oo ndele tan. Or ɓe lanji he urut, toho faɲ nja la ɔl, to fay. Fay ŋjal kay mane, lazem ke saferkeɲ. Laynji ko sabar ki ḭ ge de lazim ke talab ko. A sima ne sabar kiɲa a sima, o ja moŋgo da o kri tar wane Ɗer elen ro ne ya ge dede ŋger in benen al ɲin tu zak we. Ko deri wanas ke de yake, ke tu gerge naɲeti o ja kɔkeli targ da. Tan, gar el be na manam urbu lanji ti ur dele ne. Ɗi kew ke sabar ka oo ja ke barjel ki kri tag guli da̰ tag. O tare ʃalef koo dii, o kuɲi nane ḭ ke garaŋ kar ya̰ nake sabar ke ja. Ɓi dal nak ja aa, taram taram de o na ŋgo taŋ ge tɔ kuyo biniti. Olanji kɔrɔɲi ya de fam ki te sama hi. A rota bor ge lanji gee de buu red tohɔ ɲɔl ke rɔge bini ta, lazem ge tar helbe. Sabar ke ya̰, oo ya ge de te ŋger ya̰, ŋgar o ya me ro gutu utu marwayd tri ndowaw, ha̰. Ḭ ge da, yoŋ te, tɔ ge ya̰ de gri tag gli da̰ tag, gogri waske el. Kete ja kiri ndo re u mant, tu ze gar ta ne miri nɔm, ri ndo ya ke nɔm ke farko. Kro ti nana nana ja nabjid. Ta kɔg tariŋ ga taka o keri ta guli dan taka kul kuy delal nim kalkɔ. Kɔs ʃaye kal kɔs mane gaw ko, kɔs kaye o bo. Sabar ka elben nane de tabo u ta ur be lanji ge u gar elbe ur ndelen. Elbe lambe ge tariŋ ja nag gela, ja mɔŋgo la. O, o naŋ ke sabar kela nji ko, yage gud te mɔŋg ɗa uburi tar go nes de kigeɲ mer rɔɲ ndiya ge jafarg. Gro gəra nde tabe tɔk kenek ndi diya kaw ki higi maɲeti, kohogo kaye ge ʃal sen nde ri tar keɲe wane nde ri, was keɲe do kubaski. Kiɓi ja dɔ, tuyi al ge tane nida.